In-droa isam-bolaña avao zaho no mameño ny fitoeran-dasantsiñy tômôbiliko satria za koa moa zañy olo tsy dia teña tia mierikery loatsy. Da ny totaliñy vola lañiko amizay zañy eo amiñy dimanjato sy fito arivo sy eñinali sy telo hetsy mahary eo.